Ñkpo̱ ñse. ñse ñnam ké nliyénéké sé ñnam. ñku Ińwang, ñteme óIjo̱p. M̄adiu̱ ñkpo m̄ma̱, úfan ámi ñkema̱ ḱpene Ikud, kè uw̄ak íni, ñna kà nkèché, mm̄a kéche ufañ āmi āde, ānun ñwip ñna Idém ába, ánye dé ánun aḱama yiēn échen ágwo̱, úsuho̱ ákeme ígwo̱, ýien ñkuyo̱n usen íkikúd ýien, ānna ñun ñyime̱ ńno̱ ánye, ñun ñsio̱k ñtie, èjo̱ áma ñun Ik̄um, úfan ámi álano̱ m̄mon ñkejie, ánun ánno̱ ñkpo̱ ámi ñdia ñkpo̱ sé āmi m̄mo, ké m̄mo̱ dia, ānun ākama̱ nfo̱n ñfo̱n. Ámachéle úbakáseṉ, ufon ámi álanuṉ íno̱ àkok àmi ñta, āno̱ m̄mon ámi ñjed ínua ánun álan sé ñfiono̱, ānun ána āke jiejie̱, āno̱ áto̱n śenjie àno̱ àlan sè ńfiono̱. ā nun áno̱ ñdidia ùbakásen ámi ñdia, āmunun Ikpene̱ àmmo̱ ḱe ñna yo̱n, ānye ānun āgwo̱ ȳien ñsaha ñyak àligẃo̱ usun ágwo̱ yien gẃalá ámi ñun ýo̱n ñligue̱ úfo̱k.